<hesitation> Ny fomba itako zao m <hesitation> ba ahaizany zaza karazankanigny maro, vôlôhany zao ôhatra oe andeh bazary regny hentigny agny izy, de <hesitation> izy tônga any io mande magnano bazary, de vidigny rah jiaby agny de ampafantarigny azy koa oe zao ra ataotsika i ee, de zao-zao ra ilaigny aminazy oe gidegna zegny izy amile raha tokony <hesitation> ingredients amin'ny karazankanigny, de volagniny aminazy kôa oe zao hanigny amboarintsika ee, de zao ra mifangaro agnazy.